<hesitation> Jus ny raha jiaby, de ranonà coco, <hesitation> toàka aminay any misy toàka gasy maromaro: <noise> betsa, a limady, <hesitation> gentry, <hesitation> THB, labiera, a gold a, a boisson star a de. <noise>